Lafa agnendy atoly zany: hafanainao lapoaly misy menaky amin'ny motro, de vakianao atody de laha ohatsy hoe tianao i atao œuf sur plat na atao <noise> tonga de atao <hesitation> omelette de igny ro ataonao agnabon'igny lapoaly igny may misy menaky igny <noise> de andrasa- ambesambesanao kely i de masaky zay i bakeo.